To imi tsin tak banet, banet awe. Ikyikak di se fin kuman di izɔk adakunom ni kusot in. In kuman tse kawum, in kon ikyikak nirɔm in di tseng kawun natuk. In se na kawum, in se nakawum, in se na kawum, in se na kawum, se in fin fok kurong ku di gorok, ku te tsaratatatatat ashon se infe akyideng iyet idang bayɛ? Ikyɛng e di nɔk ayɔɔt, tsin se naton anɔng, kadiding tarak, da fɛ kadiding tarak, se ima wuruk adiding in tseng kutomong, ama fin tseng arɔ kutomong ɔng, karɔ kutomonge kase yik-yik na da sa. Se iza tsi wuruk, in di nin teng, in da tsin nyim n, iza me. se in fɛ in da nye anɛ se in nɛnɛng ni fantaa, in nɛnɛng ni fantaa, in tsin nɛnɛng iza ɔng, se nire fin se na kawum ashet awish itseng ɔng idi gorok ɔng ni kurong tsaratatatat ɔng. Se itseng tsi di sɛ ni fantaa, se ifɛ ni mi, lmi me yong kong, ey imi me yong kong, ngɔn e yong kong ngɔn kidi rat ibɛs nire Ngɔn kidi rat ibɛs nire. in fɛ in ki di ran ibɛs akɛ kong bayɛ? In fɛ ni ye nɔng, in di ran ibɛs akɛ? Se ida ma fɛ ni mi, ngɔn ra kawum nire a? Akɛ ne fi kon nirɔmɛ? Akɛ de fi kon nirɔmɛ? Ngɔn di kurong ɔng fin bin di gorok yit tsarata-tsaratat ni ngɔnɔng awɛ ngɔn fɛ ba ngnɔngɛ? In da yɛrɛt ngɔn bi bɛs fa, inda yɛrɛt ngɔn bibɛs. In di kukɛɛt itseng e mi kpa ya kashon, in fɛ kin won itseng yeng idi rus sɔ itun di rus sɔ in da nye kutset awo. Se imi sok kubɔk in indi fɛp nifok itseng e. Da in di fɛp nifok e, se iye ma idi fɛp irus; da fi idi fɛp irus, kurɔmin ki in da nye ba. In bɔrɔng in bɔrɔng, in bɔrɔng, in bɔrɔng. In bɛ yɛt ari in bin men, nggɔ hom fok kukaa, me, abɛ nadiding, akyɛ da daam a yakub ɛ? Imi yuyu, akyɛ da daan a yakub ɛ? Akyɛ rɔ yɛ? Imi yuyu. Ada hom tsɛ bɛ ba nadiding, anɛ yakub ɛ? Imi yuyu, akyɛ da daam ɛ? Imi yuyu/ nek kin tak ikyɛng fi idi daam, ida te wo, fin tak kyɛng fi idi daam, ikyɛng e ba da te ba nek anɔng in sot yuyu. Abe faa ifi nom nye se in dorok in tseng in tsin tsɛt ikan se in bin sot, in bin so nide, insɔ se in di fok afaw irɔmin. Nek anɔng, ikyɛng e in tsin fɛ intere adakunom ayit ikyɛng fin kin di in da so mgbang ɔng, adakunom di tan ayit mgbang. Ama nɔng in tsin se ni kusotin nek kuri banet bang fɛ ba se ace fifaa, in tsin se ni kusot in imi fok kyɔn in dorok in bɛ nifan nɔng in da fin tse, nifan, in da tsin tsɛf karɔ isonong azɔng. Nek in ki se, zeng, izen ikak kɛ karɔ fi itsin di sonong kɛ bakak tsɛ b-ba woso da daam narɔ sonong ngɔn izen ikak akak ba da fɛt. Nek ise gyat di ni nye gang narɔ me na kak, sɛ kakak, kɛ karɔ ka ka kɛ karɔ ka ka te gbogodok ni ngɔn yit iren sak arɔ kakak ni tsini sɛ ni fɔɔn azɔng. In tsin tseng in bɛ zɔng se barɔ di dorok ni mi fok akyɛ be nimi zɔng ɛ? Mben e yet inan ɛ? Nek anɔng iba ba ba shim imi nin sonong azɔng awo. Se ba di rus bɔf, ba di rus in bɔrang ayɛt izɔk adakunom, adakunom ni izɔk wu, adakunom di nɔk kukyang wɔm. nek anɔng in tsin fɛ na dakunom intere ayɛt nkyɔrɔk fin di